Ty voankazo fantako zane, poma, paiso, goavy, rotsy e, m-manga, voasary e, lodisy, ampokamben-daniste, zay zane ty voankazo fantako.